Ajaa nan síŋ tiw wi gee nan woo, begí bsaanti btaanŧe a bijaa, bég gí ngi gíŋtim bàà ma, titi bin yo bàa ma. Ndi hali ma hab hara a ɓaale, tiw wee wi antúm a gileer aɓéŧi, hani usoli mo wédu uduulu antúm a wi. Anan wi ɓéŧi han wédi wembe soli mo a wima giir, anan wi guuŋ, atúm a gibele. Blúŧi alúŧi anluusi, andagiwi a léey, aléey wembe andagiwi, flee aluus mo andagiwi, hanu umada mo glee gaabi gtahla, we wéeti wi sol gir. Wembe ansiŋiwi am mada glóogu gsibi ngi wim ma, anga agwomi wi ma gtída, han gantí wilaa ttin yori wi, wee gí bijaan yo ma nyaa tiw. Biñaŋ waabo aa ttúur habe, bég gím bo bigii fnsíŋtem béedi fo, biyaa firigo. Ndi hali maa ggaadi firigo anlotu lote, momu blúŧi, blúŧi alot anyaana ii ggaade alama insíŋwi, anwomiwi undúba. Ndaa ggaade fnsíŋtem béedi fo, binyaa fi firigo fo, aa ttin wii ttin gúudi, <hesitation> wii tti wúfle a gjifni ma.